बैगनी रंग के बारे में सोचले पे सबसे पहिले हम्मे बैगन याद आवेला और बैगन से हम्मे कई व्यंजनन के नाम याद आवे लागेला। जेमें कई थू हमार पसंदीदा व्यंजन बा जैसे कि बैगन के चोखा, बैगन के कलौंजी और लिट्टी चोखा ते हम्मे कुछ खासे पसंद बा। एह नाते बैगनी रंग से हम एह जुड़ाव महसूस करिला कि बैगनी कालर के बैगन बहुत ही स्वादिष्ट होला। <hesitation> बैगनी रंग के फूल पत्ती भी हम्मे बहुत पसंद बा। लेकिन जहां तक बैगनी रंग के कपड़ा पहिरलेके बात बा ते बैगनी रंग के कपड़ा से हमके कुछ खास जुड़ाव नाहीं महसूस होला। काहे से कि बैगनी रंग के कपड़ा हमरे उप्पर नीक नाहीं लागेला।